Eye, ẹpa, ẹta ẹnẹ, ẹhọ, ehili, ahapa, ahata, ahanẹ, igwo, igwoleyi, igwo ẹpu, igwo eta, igwo ẹnẹ, igwo ẹhọ, igwo ẹhili, igwo abapa, igwo ahata, igwo ahane, ofu, ofucciyi, ofu chẹpa, ofu cheta, ofu chẹnẹ, ofu chehọ, ofu chẹhichi, ofuchahapa, ofuchahata, ofu chahanẹ, ofuchigwo, ofuchigwo leyi, ofu chigwo epa, ofu chigwo ẹta, ofu chigwo ẹnẹ, ofu chigwo ehọ, ofu chigwo ehili, ofu chigwo ahapa, ofu chigwo ahata, ofu chigwo ahane, ofu ẹpa cheyi, ofu ẹpa cheap, ofu ẹpa cheta, ofu ẹpa chene, ofu ẹpa chẹho̱, ofu ẹpa chẹhili, ofu ẹpa chahapa, ofu ẹpa chahata, ofu ẹpa chahanẹ, ofu ẹpa chigwo, ofu ẹpa chigwo leyi ofu ẹpa chigwo ẹpu, ofu ẹpa chigwo ẹta, ofu ẹpa chigwo ẹnẹ, ofu ẹpa chigwo ẹhọ, ofu ẹpa chigwo ẹhilik, ofu ẹpa chigwo ahapa, ofu ẹpa chigwo ahata, ofu ẹpa chigwo ahanẹ, ofu, ofu eta cheyi ofuetachepa. Ofu ẹta chẹta, ofu ẹta chẹne̱, ofu ẹtachẹhọ, ofu ẹta chẹhili, ofu ẹta ehahapu, ofu ẹta chahata, ofu ẹta chahanẹ, ofu ẹta chigwo, ofu ẹta chigwoleyi, ofu ẹta chigwo ẹpu, ofu ẹta chigwo ẹta, ofu ẹta chigwo ẹnẹ, ofu ẹta chigwo ẹhọ, ofu ẹta chigwo ẹhili, ofu ẹta chigwo ahapa, ofu ẹta chigwo ahata, ofu ẹta chigwo ahanẹ, ofu, ofunẹnẹchyi, ofu e̱nẹ chẹpa, ofu e̱nẹ chẹta, ofu e̱nẹ chẹnẹ, ofu e̱nẹ chẹhọ, ofu e̱nẹ chẹhili, ofu e̱nẹ chehapa, ofu e̱nẹ chahata, ofu e̱nẹ chahanẹ, ofu e̱nẹ chigwo, ofue̱nẹchigwoleyi, ofu e̱nẹ chigwo ẹpu, ofu e̱nẹ chigwo ẹta, ofu e̱nẹ chigwo ẹnẹm ofu e̱nẹ chigwo ẹhọ, ofu e̱nẹ chigwo ehili, ofu e̱nẹ chigwo ahapa, ofu e̱nẹ chigwo ahata, ofu e̱nẹ chigwo ahanẹ, ofu, ofuehọ cheyi, ofuẹhọ cheap, ofuẹhọ chẹta, ofuẹhọ chẹnẹ, ofuẹhọ chehili. Ofu ẹhọ chahapa, ofu ẹho chehata ofu eho chahanẹ, ofu ẹhili, ofu ehili cheyẹ ofu ehili chẹpa, ofu ehili chẹhili, ofu ẹhili chahapa ofu ẹhili chahata, ofu ẹhili chahanẹ, pfu ehili chigwo, ofu ẹhili chigwo leyi, ofu ẹhili chigwo ẹpa, ofu ẹhili chigwo ẹta, ofu ẹhili chigwo ẹnẹ, ofu ẹhili chigwo ẹhọ, ofu ẹhili chigwo ẹhili, ofu ẹhili chigwo ahapa, ofu ẹhili chigwo ahata, ofu ẹhili chigwo ahanẹ, ofu, ofu ahapa cheyi, ofu ahapa chẹpa ofu.